Na nka kuu vijna á lo ni kuko luz á, iyo gas á iyo ta nka ye lo nandɨ'ɨ á, taka mulinu á, taka ye maquina nka lo xindeña'a á, te livi wa'a nka xi yaxi kuu ta ye lo kijleso á, kolo lujua ta nka na nka kuu ta ndelaa ka xi ñatu niño iyo, niño livi niño xiko nda'a nuu yojlo, koso ko niño iyo mulinu, te lujua livi ñu'u naá xi na na ní ichi, na na nka lo livi jnoi lo na kujnuni naá, te lujua niño kuu, livi lo ñatu nka niño iyo taka ye naá ndelaa, taka maquina á, ye carro á xi niño kaka ye'ei niño jɨ'ɨ ya'vi, ta ye kichi ndēē naá niño ndekai lo kuijlo ndajniñoi naá te jɨ'ɨ koyoi ya'vi naá, ixi naá, ixi ní nka niño kuu ñatu niño iyo carretera, te lujua niño kuu ta a ndelaa nka lo ñata ko ka nka livi carretera á, ñata koo ka nka ta ye maquina lo nandɨ'ɨ naá, na nka kuu taka lavadora, ta likuadora, ta ñatu niño iyo te vijna á xi lo iyo ta ye naá te lujua wenu xindeña'ai.